Yiroo, <hesitation> niŋ i be a, a kuntoo la, a ka a santiiri le parsiko niilamaa, niŋ i ye, niilamaa. loŋ, nio, nio be a la le. Yiroo mu feŋ niilamaa le ti, niŋ i be a kuntu la, a ka a santiiri le. Niŋ i be a, niŋ i be a, niŋ i be a janoo fanaŋ na, yiri kitiŋo niŋ i be a janoo la, tumoo doo faŋ, a, a ka faji le. Niŋ a fajita a ka jio miŋ bondi i ka a loŋ ko a ka a santiiri le.